Nga namalile khulya sye-angolobe, nekhalakho nende fwamili yase khwalosyakho niko khulosya khwakambi! bukambisyi bwabawo khubana alafu nekhwacha khwakona.

Khusyalo syefwe omwana nafwarire elongi, bamubona nga omwonekhe tena bamubona bali oyuno malaya sana khubela khusyalo khwefwe bamanyile bari omwana omukhana afwara esikati endeyi etuma kamasikamo nesafwara elongi taa, bapapa nibo bafwara chilongi, nafwara elongi aba warekelesye bapapa.

Khukhweya munjju khukhwilula nekamasisye namwe nemuli mwaa semuti khusimulamo nekamechi alala nesapuni munjju mwaba nga mumenya mumiliyu.

Inchichanga nenima recharecha nalundi nekhucha khusaba bandu khuuu khukhunjjeta khusoma nga silingi sendi ninacho taa.

Omwami kenyikhana wabusya babandu wabalalikha aa! mala wabakho nende ekokwa niye ekhasya bakachula kho! khulomo eliwo.

Engeli endayi niye khunyala khwayeta nende omundu wekumutambo, khukabananila atwela, nisyo olyakho, owekho omundu wekumutambo, sikila sili sibumbe syawele nisyo wele omwene abumba musifwani syewe.

Bulwale bwa-corona bwakamisya khu! khu! khukhola bibyasara khuba khwakamisya babandu khukenda syakila bibyasara bibyenyikha khucha ebweni, byaloba khucha ebweni taa nono sisyenesyo syakila bibyasara byonekha.

Bakhasi betubanga musiko, musiyasa kakila serekari yarera niye khulanga khuri wimeni empawamenti bakhasi bosi bal! benyikhana bache betube musiyasa bakhole chikasii balekele bakhasi basyabwe bosi bamanye bari bosi bali babandu mala benyikhana bakhole barerire chingo chabwe enchowachowana.

Imbushanga kamechi kange kefula nga kheyipa kalakhwikha mumikunda kayila liloba taa nakabusya nachukhilila bilyo byange nga efula seyapile tawe.

Ingeli esii bandu bafunamo limenywa imenyamo ewefwe aa! elimbo bakali bachaaa bakhola busa recha sebali nendeee efuna ekindi namwe kimi! ekasii embofu taa.

Bakhasi benyikhana bakhola ekasii iliyalayisi sanakhu! khusirekere nio yekhulima chinyenyi nebakusya nababa nga banyolamo bosii si! kamafurisya kakabayeta.

Kamechi kamalayi kamasafi khukamya khupayipo , etapu kakedisya! ka kendela mundulyenge mala khwabawo nechisebele nicho bombekha nende esementi ee! kamechi khwakanyola eyo.

Butinyu bukali nibwo babandu babakobola khusyalo babiramo, nga syekhubonelakho omundu sabona taa ali omubofu chimoni chewe chayikala ate sali nende syekhulya taa, nono butinyu bwenchala nibwo babandu bababofula chimoni babiramo! bakofula babiriramo.

Kamasomelo kenyikhana kabone karii kabukule babana bebuleme bano nga babana bakawayida, kababolele mulimo nga ba! balekeli, babalimu babolele babana bari bano nabo babasyenywe, khubolile babana bano nabo bamanye bari nabo bali babana bekumukaso nesikile bafune nabo bulekeli bulayi mubi! bafune bulamu bulayi.

Bandu bakofu bano khusyalo, butinyu nibwo banyola buli mbo khulwe bukofu, sebali nende engeli yekhunyola syakhulya mukhangu, sebali nebabana babalolelela, nono bubabutinyu sana khunyola syakhulya nende khukenda bacha ebukangi.

Engeli yekhutekha bilyo byase bulayi elindi, nga bilyo byekhutekha byekhututubisa busa, indera kamechi nawara bilyo nga kamapwondi oba kamatore nakasinga nakara sis! si! fuluya nakabimba bulayi nekamaru, nara khumayika naba ngendamo chikhu chimala byaba nga biya bulayi.

chi NGO chino nechichile musirekeri mwefwe, chilera babana befwe basili batiti balange ori bafubukha khunyola chikasii nyola banyole chikasii indiaba chi NGO chino chatimisye bubwifwi mu-ariya.

Babandu bakharamba aba sebanyola shakhulya taa ela babandu babandi babarya oba bebulebe sikila basabilisha babandu babalekha sebababakho nabii taa akhaloma eloma ate sebakirekeresha taa.

Imbolangila babandu khukhachakhilila baleme taa khu! lwekhuba wele engene niye owabumba omundu khuba omuleme aryo aliwe nga wachakhilile omuleme, wele khu! sakhuwa i! chikhabi taa.

Aa mumikunda sayidi balima kamayindi, kamakanda, babyalaa kii kimiba mititi lakini nibyo mbalile ebyo lukali nibyo balima.

Khwisingange nende esabuni, nende kamechi kamamiliyu nende khukhwiyakha kamafura kamamiliyu kakawunya bulayi aa! khulekhe khuwunya bubi tawe mubandu.

Khulima chimwani khushalo chinyala nono chayeta babandu khurumikhila babana bacha mwisomelo barumikhila khukula biii! byakhulya byekhulya.

Khulinekhurya bibindu byebabandu khusyalo khuba ndi onyala wabukula sisindu syomundu bakhupilakho oba onyala wabukula sisindu syomundu bakhulangilakho khuba ngomwifwi oba onyala wabukula sisindu syomundu wamala khana barekerekho kamalesi bamalile ngokwa mubiyangafu.

Esese ngefu-mubwile bwefula indikho ne lipipa lyange nilyo mbikhamo kamechi mala necha narumikhila munimilo yase mu-wakati yesimiyu.

Khulosya chingelo chili nefayida embofu kakila mbo babana bano balamanya bali oo! khana khale byabechanga bino nenabino nono! alafu nebachaka khufwananisya nende biliwo wakati yino.

Chingubo enindanga khuba chindayi nga inchisinga choma nalola epasi nachipasakho indi aba nachifumba bulayi nachira mwibpox.

Bikholwa nga khuba bawolu, baba babarekeresya, baba babalinda babandu bulayi, baba babakhurerera aa! likhuwa khukhwama muserekari ee ebyebyo nibyo bikho! bikholwa byebabami baba balayi.

Khwicha atwela khwafukilisyana musindu khwafukilisyana mala khwalangana fwesi babali musindu esyesyo nekhusikanikhakho khwangona bulayi mu oda akhali khuyingana oba khukhabisana taa khwaba nende omurangilisi onakanikha elomo bulayi okundi ongekho, okundi ongekho, okundi ongekho.

Khuu ! khwikhalilikha bakuma basala alafu bela esikuli bosi baendelea nekamasomo bulayi mwene nga babandi.

Mumikunda kyefwe khulimanga kamatore, chimwani, kamayindi, kamakanda, kimyoko nebibindi bikali bibyene aa mulimo nechinyenyi nga chisukuma, kabechi nechisaka.

Basasi barawo chisa chekhulota, omwana nga wechile mungo wachelewe, omanyisyakho bawuli namwe wamanyisya polisii sikila warerewo chisa chekhulota niyo omwana yuno alote mapema akhetubasyanga nekimisumbu kimibi taa.

Khu! khurumikha! ka! nga kumunyakasi mbawo mu-eriya taa, khurumikha, bandu barumikha chisola, babandi barumikha chitaa chabusyele, babandi barumikha chitochi.

Covid-19 yemisya kamasomo kebabana, kwanza bikuli babyakamisya, kamasomelo kosii sekaba kacha! babana baba sebacha khusoma taa, babana benyikhana bamale khangu khusoma benyola sekhebamala khangu khusoma taa nono kamasomo kabwe kaba kabele nende isyida.

Khukhala kimisala khwarereire anche abilile sana lundi khwarerire efula seyipanga tawe khuba kimisala kyarurire kya kya! bakhalile, kikirera efula yapa bilyo byefwe byachowa.

Khuba nende kamakesi.

Busiro buba mungo chilimo papa mutwela mala mayi babili, khuwulilisyana sekhubamo taa, lwekhuba papa asima lubeka lulundi wala khukana lubeka lulundi taa. Nono bibyene ebwo bwakila buwambakani mwadamba mungomwo mwababa oyo nega mungo mwabele omusani webamayi apo bosi ebwo sebibamo taa.

Khubyala bibindu nga kamayembe alala nekamapera lundi nikamatunda nikamapapari nibyo bili bibyala bilayi bi nuulu! khulekhanakho nesukari.

E! babandu khusyalo sebafuna tekinolochi taa kakila efuna mubandu eli ye-asii lukali kila khuloma khuli serekari andi ekhulolilemo amala babandu bano baba nefuna eli yunifomu.